Ny fanaovana t-shirt vita amin'ny landy hazo de miavaka amin'ny <hesitation> akora anaovana azy izany oe akora azo avy amin'ny landy hazo mihitsiny, ilay lamba zany lamba azo avy amin'ny landy hazo de iny no didinao anana endrikana t-shirt de iny aveo no zairinao arak'izay tokony ho izy de vita ny t-shirt landy hazo.